القراءة مهمة لكن الصراحة افظل الفيلم. الفيلم يعني يجسد لك كتاب او رواية في صورة احداث تستوعبها اكثر <hesitation> لكن الميزة في الكتاب انك تقدر تقرأ مثلا نفس الصفحة كذا مرة اذا في حاجة ما فهمتها اذا في سطر اعجبك تقدر تساويله ماركر او هيلايت لكن الفيلم اذا مرك المشهد خلاص راح الا لو مسجلة مثلا على لابتوب <hesitation> هذي حاجة ثانية.